Minon kam ko min andi kusel, min ngala lantarki, min ngala pirji, fellere e min njo'inta kusel. Amma to min kebi kusel sai min amina ngel to min amini ngel, sai min lira ngel. To min liri ngel dum dun ngel nyolata ngel wonnatako hanjum kawai min gatta. <noise>